Ley languages my parents and grandparents can speak my father is a bassa man and my mother is a kru woman from ley kru background and my father is from ley bassa background but in liberia when a woman and a man conceive a child or children ley children can always carry ley father's language or his ethnic group so me I classify jeh pah my father is a bassa man and my mother is from another ethnic group we carry our father language and his tongue he always spoke bassa to us des pah he can speak ley koloqua to us and we went to school we learn ley abc and thing neh but for each time we come home he always use to speak ley bassa to us becor he wanted us to know our root and to know where we coming from becor his great great grandparent and his grandparent spoke ley dialect to him to make you know that you are from somewhere and this is where you were born and where you came from so as a child coming up bassa was almost like ley second language we usually use to speak in our home.

We will fit the when we come to our pa side too we will fit the so for now in ley republic of liberia my ear can open to two different dialect both my father dialect and my mother dialect because as children coming up ley always spoke it to us for us to know our root yes i’m from ley bassa clan and ley kru clan but ley bassa dominate because my father was ley head of ley home and he always make sure that we knew our root and knew where we came from he always put la training in us to learn our native dialect because he use to tell us that we are not english people we are liberian people we are traditional people we shouldn’t copy other people dialect and la language and forget our own seh own seh own so my father always make us to speak his language and my mother in her own little way too use to speak her own nor dialect to us and that’s how yes we learn the dialect.